A tari a rak al warwar kating arin kai nanat na dit arere ting onep lnm3 ting onep primary ap kating onep high school ap ep university, tari wakak kol na da el mas warwar rarakai kating arin kai nanatun dat onep deh onep arere ting onep sukul, ep fanat el mas sukul varakai su nak el lan kating onep primary school el lan kating onep university su el toloi ning a ur lik kon nangau aisi sen ap kam nengau ep femily ap ep klen tasum on pe kominity a nundati kating arin ep taman ep fanat ap ep taudit ep fanat kon warwar rarakai arin kai nauatun dat onep deh onep sukul de warwar rarakai arin dit el kamap i ning kamatan tarai larning su na amur dit el toltol to ur tintin kon nangau aisi sen onep keskes a muni sen ap ep femiy anun ap ep keskes akak na kan mar.

Sukul tintin larning gong dat nosoi orsai tari nan mur ap i ding ep fanat ning el nangau dat ting sup lon ep cominity nudati o kating onep llg a nundati i nangau ais dat ting sup lon ep district a ta onep province a nundati kel toloi i ning to kamatan u tintin larning dat kel an lik malo su ning o ol nangau dat on i ep deh larna on ep deh onep sukul o lotu deh on ting sen lakma on ep keskes nundati. Tari ep warwar rarakai sa kating arin dat ep tari tandit ep fanat o tandit ep fain ep lai na ep nat, iainan ep fain nos sa sur ep fanat sukul nai gan ais dat salo on i to deh ning an mur dat el rak sep arnangau ap iding ep fanat ning kel angan dat ou i ning to pepa liklik o kon tar ning a pikalang lik kon rakana na kel toloi i ding kamatan uhur tasun lon ep lakman ap tari ep warwar su kating na, palas kobot ol mas ol kuk ep fanat el mas angan rarakai na el an kating on ep sukul mas tar ning a mani lik arin sur gong i nosnos laulau na e sitning dit ki lolow on to maket liklik i bel i angan a kamatan larning gong u tar anat. Far nangan kating arin ep fanat sur el mas gat i ning kamatan nosnos ting sum gongi, anmur kanak na el rak lar ning ap i ep fanat el numan soi sa ep sukul bel el arere akak ting an lou kalasrum o kamatan larning on isa ining kamatan nosnos na ep papa mama el tar i arin ep fanat, tari kok warwar rarakai sa kating arin dat kai papamama o taudit ep fanat, natain o fanat ol mas el nangan rarakai ep fanat, natain o fanat barsan o ep in konto sukui tintin gong dat nosai orsai dit onep arere nunditi i kating on to aptintin a nunditi nak nanmur na kei toloi pasi ning kok barah ki song u ting onep buibui lamtin ap ki nangan dat on to kamatan nosnos laruing ia rak dat el mas nangan akak kainanatua dat on i ning to deh onep arere nuni. Tari kok warwar sa a nuki na iau sa kating arin ep tarai rop kating arin kai na nat san alo high school.